Mi yiɗan mi ɓootur ɗum lornata wakkati ɓaawo ni ɗou mi ɗarna wakkati nɗikka mi lora ɓaawo mi ɓuran yiɗugo ngam ko a ɗarni wakkati mai a ɗarnata ɗum har aɓaɗa